हां जैसे घर के मुखिया पूरा परिवार ल एक साथ रखेल । वैसने जो पेपर क्लिप होयल ओ सारा पेपर मन ल इकट्ठा करके रखेल। और जैसने ओके बांध दिहा ओ सारा पेपर ला एक साथ लेकर चलेल। जैसने क्लिप ल निकाल दिहा पेपर मन अलग अलग हो जाहि।